Binatang yang paling paleca sedaba yo linca nege, kalo fangare ge namo, namo maleu ge, engge ene yo capati, ene paleca se capati, kalo binatang yang ene yo paling yo yake ge, gatebe bilolo, gatebe bebe, gatebe mega re diti, gatebe bairere, a nege